Munyonyiwaye amabya inakakwa obuba obwerikanirya omwabandu banene, ekyananga obukodyo obwanaganamuha erilhangira nyithi amahwa mobuba ekyo kubanza ingimubwira erithekatheka ebinywe byakabya yinakayakanaya, kandi inathoka inabilhabamu isalhinanabikania, inarondya omwanya mbulha akiyakania nekidongo inakania nekidongo inanakyisamalhire neryo aho obuba bukabya yibwanganathoka erimuhwamu kukekuke. Ekyakabiri ingimubwira nyithi wukibya wabirihika omwa bandu wusamalhire okwe mithwe yabo wubyethu wusamalhire emithwe neryo aho ebinywe bikithoka erilhwa obwabunu ndeke kusangwa wukibya yiwusamalhire emithwe misa amesu isuwulhangirewu. Ekyindi ingimubwira eribya akakanirya omwemira inakania inanayisamalhire nerilhebya ngwa ngwakwa nimuthwalha ebyalha biwe, kwenene ekyinywe ekyikyanama ghendira kwekyi akangamakolha aka kanamayendera okwekinywa ekyi, neryo ahu akabya inanganathoka eyro ngero, eryongerako, ne- eryongere eriwamwabuba omuwulhu akakaniraya omwa bandu